Sifon kaa sa a waɗi e mum ley ndiyam tan, oo yaran ndiyam ɗam nonnii. Caggal muuɗun, tawii jon kaa a jiɗɗo tosirdemo huunde, ɓillaamo faa ndiyan ɗan yalta. <hesitation> Sifon ka, non woni jon kaa no golle muuɗun yaarata.